Niŋ nŋ a diki i se a je a yeleta. Niŋ a yeleta doroŋ. tumoo doo moo do paasi ti jee, fonkoo, tabuloolu ye naanaŋ. niw moo do paasoo fanaalu bi jee i ye a esipilikee. niŋ wo moo do paasoo, niŋ a ye wo dunndi, telefonoo ye fenkoo, tabuloolu ye naa, i ye i ňinikaa i lafita miŋ na, suwati nna watisappoo a ye duŋ jeen, niŋ apeeloo loŋ a ye duŋ, aperee a ye niimeeroo konpoosee